Chikami ngwaka kasgu kan pusu tibbeg nko nningu kokarringi mtum kakarringi tum- tum tiche a'a nobade yirtopo durmo lom yi lahdi dara darai njokongu yiwai njokiyi wai jokii yiwai jokii yiwai toh towii durmo lom yi- nu- wa kana wono ma sekuwai lahyou kama seki layou topa tokakari kansini kai nnuteng sosai nnuteng kakarto nunteng nnunteng nnunteng nsigimiri nsigimiri daga pinnu pa nkwechika npuwei nyarnu yangu nwoo mirri nwoo mirri nwoomiri a'a kakar topo mere wii nere balgi yi landau ku peu toh kama deri na bademan rima toh nyakasi yiiwemu nbuna ar nchemin nde landau ku peu kama der landaku peu mere toh chikenan no rigumon no- rigumou amma toh kakari mi muko kan sini ai nmiri nmiri nmiri nmiri koko kenen pa koko, koko, koko banda toh kakari don per madanguwe kakari takar dandi sopo mwarangi gwatindi gwatindi no chekin mere kanwe bamorongo irtuyo kasi a gaguyou made akari tuma kasgi toh kan sin toh kakari mwasi. Nmiri nyalei nkauchagya nmiri, nmiri nmiri nmiri nyalei nsoge. Am man de nyalei nsoge nwoopu nwoopu nwoopu daga piinnu bannuwe yangu ar marau toh nwoopii tii kakari nningu nningu tibbag nningu tibbag a'a jordikagi ma kan angi gwaidikangu kansini ar bandiguwei lahi sai Nurmi bachekin ma Iyo ma amna piiyou kwankwan ito to kakaryacha a'a ma'tiyo mahamna piiyou <hesitation> yoko kakari tu rop toh tubbag kai nkasi banda toh kakari don pero ma denguwe mere no chegu kin toh a'a no ningu lummou toh kansinu lumma kansini mirgu lummo miko chegu balama kai ngwallabu chegu balama kino chekin a'a chebala chebala mm lummo tubbag ma singna tubbag mi daga nchebala tibbag a lam jordu mere dayei chikeney bure ndu chegu balau nyannuwa. Nyannuwe lummo toh lummo woo migu yirtun kasgu amareni ar reni kamo kwei kan kin guwei lummowai toh do jorkenen pa yakun somunuwei ko piiyau nsigipii ninyina nkingi nuwodi ningi kwapi nkingi kunorop nkingi nuwoo nkingi kwap nkingi kuno rop yi boo miri yi boomiri yi boomiri nkasi kalam punu don na bache kin lummo piina kasa lummo piina kasa woo toh nwoomiri <shine> makwe kamakwe mere kan pusu mere nya ningu kanechene toh a garama, nya eui dima yanguwa donda lummo wii tibbag nkasuwai u kakarin toh rop miri ko nangi lummo ka jor- lummo dii mere lamuwei kan angi koko kenanpa daga piinnu yii boopii yangu yii boopii. Yii boopu ka lamuwei maraauma ere i kingugu nuwa bu yii nin lummo kinowo wai a'a chikenan yii boopui tibbag yii ya yiiya jorandu tu mera yii cheu min bari ndanga irtikangi angi pii kangu a'a yii sinsedi yii ner yii chemin gachi mm marornere a yarduwe yangu ma kasgu yirtu dayei <hesitation> chardiimei ii tono ma kingawai yirtikingi bama lopudimai akingawai ui a pui du mirgu a chudunuwa mousi mere lummowir techigi yirgi tuntum aii to dun tono ngwalla kasgu lummoma ngwalla kasku lummou then yirtikangi o moumou too lummo tibbag to ngwalla kasgu ar reni ar punge nakasigu tibbag a yindi wunduwoo wai tu lummo ndina gagumu kuma kan dandai ma ndeuni kalam pinnu ma ndanga min a yokon nningiwei yee anda nkinga kasa yoko mere nechemin njegaure ii lummo.